Õhuniiskusõ, sis õhuniisutaja. No midä sääl muud saa ollaq, ku tä lihtsält tsiuk määnestki viitolmu õhku. Sis lättki õhk niiskõmbas.